عندي تقريبا تمنطاش صباط اللي كنلبس على حسب المناسبة وعلى حسب الطقس عندي جوج ديال الطاقيات نستعملهم غير في فصل الشتاء وفي الاوقات اللي كتكون باردة وعندي ستة ديال نضاضر